Fomba andrisihagna zaza o mba hazoto hagnano sport zao ai, <hesitation> mila azavaigny tsara aminanjy kalongany oe ino avy ein tombotsoa <hesitation> kô famagnano sport ho ani vatagna ôhatra oe mahasalama, mahatsara forme ôhatra, de mampatanjaka karandregny de mampitômbo hery fiarovana ami vatagna koa, de en plus nizegny azavaigna oe possible ho lasa carrièregnanjy koa igny izy koa mahay tsara kô fa maventy agny.